نعتجد انه لا مو ممكن انه نحجج السلام العالمي لانه البشر بطبيعتهم بيميلوا للخير وللشر فتحجيج السلام العالمي يحتاج انه البشر كلهم يكون جواهم خير يعني يتنازلوا عن شرورهم <hesitation> وهاي الفطرة ما بنجدر نغيرها يعني ما بنجدر انه في يوم من الايام نلاجي جيل كامل من البشر ما بيميلوا للشر.